Pinek botek yah koluk kik..pinek lah..pinek pinek nan botek yah jian, yah nouk amik ponan..

Pun lah kalau suket tamen Ra. Memang yah palik, ta-tajak neh palik. Keh piak rodu nah menyuk yah, keh nanouk nah. Jadi keh piak anag nah pejawai ngan nah, keh nanouk neh. Dekuk nah palik yah. Yeng eh jiak.

Pun..rame' yah koluk amik, rame' rame' manouk gotong-royong ka, erei..sagak..

Latek sagak, petarek, mengase, ireh ngetarui ireh pesinuy ineh koluk tan kik

ake'uk koluk urip kik yah lobih jiak jin urip yah iteuk juk koluk ake'uk pun lumak kerk pun sawit kerk pun pulut kerk ineh koluk kik urip kik ake'uk juk koluk urip kik pengau

Yeng akouk mojam motit sapik, pun peh ireh topun kik yah mojam motit sapik..kalau ikut konep, sajak pun konep kik juk motit sapik..dawai dawai tuerk ulouk manouk eh, avik ulouk mojam.

Yeng. akouk mojam tulan inouk yah..yah pengawu itouk..yeng akouk mojam. barak eh. Tulan inouk yah pengawu itouk.

Akouk, tajak kik juk meriyet, rigit akouk peh akouk meriyet..anag kik dan neh pun sekulah peh akouk meriyet..kalau anag kik mauk konep kik, akouk juk koluk anag kik pun sekulah, pun pengalaman samak ireh boken.

Dauk lagu koluk keninik amik, dauk lagu senuai amik sedirik, nouk amik Ponan sendirik. Avik peh dauk lagu yah nyanyi, yah nouk lobuk ; yeng koluk bi peh amik ngeninik dauk neh, amik lagu Ponan sedirik.

Minak rigit ayuk amik ale' barang berajak, tong luvang lamin amik.

Amik yeng milik penguman. Tapik semuah penguman yah dalem daleh, dalem tanak amik, semuah neh jiak, semuah neh monak wat dalem use batung amik. Konak uvut, konak segolah, konak tangoh, konak uveik, betolu.

Dan akouk kirak, yeng akouk mojam. Tapik pun lah ireh koluk petonak piak boken ngan amik ponan

Inouk eh manouk kok keh, kok manouk inouk..kok tai ke komah..

Dalem piak amik yeng pun ngaran neh pinek-pinek. Jah neh tuek ngaran neh nateng amik. Kenyuwai ineh tuek piak amik, yeng pun ngaran neh boken. Beleleq peh sukat bi peh eh nateng uleuk keh.

Amik tonak jah duah use, barak piak piak yah eh piak amik ngan ireh, abin piak ireh ngan amik. Tonak tonak piak bengosak amik.

akouk koluk anag kik muat dalem sebayang, muat dalem berajan, dalem sekulah, dalem adui, um pitah tuan dalem adui nah dalem inouk yah juk nouk neh, dalem tong konep neh ingat tuan

Owk dan amik juk, dan kelunan amik pun lak murin amik, lak lekot amik, amik yah pitah urip amik yah pitah penguman. Yeng katouk amik monak ireh, betolu kek, mabui kek, apu kek. Ineh natouk amik.

Yeng pun yah man, mole tuwerk..yeng pun eh bat, jiak..sonang tuwerk alek..yeng pun eh man manouk, dalem adui itouk..

Amik tai alek laker, alek laker simut, laker bukui, laker linau.,mulik ijin ineh, mosek laker, pongah ineh..nyorit laker..memilak laker..pongah ineh matok laker..

Akouk koluk pemotew amuh potew pah avik awu..potew pah avik amuh mukun..potew pah avik amuh matai..Jah ineh tuwerk yah sukat pekotat amuh, jah matai tuwerk yeng pun yah eh boken jin ineh..

Pun bab yah eh kerja amik ngan sigu sau pinek lah jah yeng mengingat tuek pinek yah petonak-tonak amik tong sekulah sau

Keh, tinen tamen kik bi koluk menat anag yah pun sekulah, yah koluk sekulah, avik yah pongah lobo sekulah..ineh, avik yah pongah bi pom lomah..

maseg keredit ineh, dan kik mojam ; bik nengayet akouk manouk. Atau peh dan kik yeng mojam, dan kik yeng sukat manouk, ireh bakeh kik suk kik manouk, ireh padik kik, ireh kelunan kik.

Amik tai mapun lekoton, tai pubat ireh anag amik, tai mani ubat ngan ireh lekoton..monak ireh anag amik.

Baliek dam nuteuk oleuk baliek amak baliek kerapit ineh yeng ineh adui oleuk kelunan takkan lah oleuk muteuk oleuk kelunan ineh adui nanuek baliek kerapit nanuek baliek dam keh

Ireh tuai, tuai mutouk adui amik, inouk yah nouk amik. Konak amik manouk ineh, konak amik pejadi manouk itei itouk dalem daleh amik, dalem tanak amik. Avik peh dalem amik pasu, konak tateg urip amik.

Jiak tue penganouk amik udi. Yeng pun inouk manouk, jiak tue.

Pun ireh barak, sajak pun ireh barak ngan amik..barak pinek yah nouk ireh dalem daleh ireh, dalem tanak amik sau...ireh mengasouk, ireh tai tong tanak, ireh menuvu, semua neh tenosok ireh ngan amik..pun yah yeng tenosok ireh ngan amik.

Botik, botik seq saput tai memitiq, alek betolu, betolu angu, tawek, um mudeu, buleng, pade gem.

Pinek ireh kelunan tong umek amik jah kampung tobai ireh tai mipei amik tong penusah tong yah pinek-pinek penusah amik tobai ireh tai mipei amik

Adui yah koluek kik tai pitah tangoh tai mauk ireh ngejalak mauk ireh muket mauk ireh metik dukuk ineh tuak yah sukat kinan amik sukat ayuk amik murip

Lete'erk ireh anag sig bengosak amik, yan neh konak maen ungap, maen inouk inouk yah permainan anah ireh anag.

Em.. Ireh mutuek konak cara konak pojat ngan pejuan konak tok bukui konak tok beg, itang, pokah avik borat avik pinek-pinek yah kejuan amik

Owk. Konak toq kelunan yah juk dan amik pun anaq pun ayam juk, ineh bank olain ineh sukat ayuk kateuk ayuk monak. Keh tujuan pake bank olain kerna eh sukat monak somah-somah.

Ap ngan amik yeng pun konak nat eh, samak ineh. Samak putik. Dan neh padeng dak padeng eh...tapik yah paling jau, putik eh. Ineh tuek ap tong daleh amik.

Inouk roti neh, jin mah piak ineh tuai, tuvuk sik eh tuai. Inouk roti neh. um Ngan sik piak ineh tuai, sik barak piak ineh ngan kuk.

Yeng pun udey neh dalem akouk lah. Yeng pun udey neh, larui yeng pun kejiak neh. Jin yah eh sau avik yah langit itouk, samak ineh. Dalem akouk, yeng udey neh, yeng pun eh jiak.

Ireh bayan- ngan amik keliwah-liwah barang konak mosah sen tai ngan ireh yah pejuan barang ayuk ireh memolek

Yah keninah ineh, kelunan amik sedirik, tinen tamen amik, vik amik, padik amik. Ineh tue sukat um miper amik dalem inouk adui, inouk penusah, inouk yah juk nouk amik yeng senavik yeng tai nouk amik sedirik tapi amik mani-

Jiak- kejiak neh muik ujuk, ayuk neh berosi yeng pun inouk inouk yah eh penyakit inouk tong ujuk supaya- sukat ayuk kuman.

um tonak manyam beg, manyam kueh,[um] avik peh ireh lakeik, tonak manouk malat ineh..manouk selapang..[um]

Yeng pun konak kalau amik pun rigit, kebayan amik ayuk rigit lah..ayun sen lah..ineh amik bayan, dan amik sukat dan amik pun rigit. Amik bayan eh ayuk ineh tuerk...

kuman, barang barang penguman yah jiak, ayuk..metidah, ayuk barang barang yah jiak..inouk kerk yah ayuk manouk batung kik jian..

Dan konak akouk, koluk tuerk akouk ayuk barang lobuk..ayuk barang ireh..koluk bi peh akouk nat..yeng pun yah sat, yeng pun yah bareng jin barang nouk ireh..keh tuerk.

Akouk koluk manouk bem, koluk manouk pokah, koluk manouk lake. Pongah alek lake. Koluk manouk lake. Pongah ineh manouk bek, manouk pokah.

Amik yeng amik pun bup suket, amik..amik um ninik piak ireh topun amik, ireh ukun amik tosog, ayuk ujun ireh sedirik tosog ngan amik..suket monak amik..yeng amik pun bup ayuk amik minak..

kolong amik tong umek, aseuk, dek, mew, ineuk jah la, modog pun, kuyat pun amik kolong. keh amik dalem umek amik.

Oluek megajan ireh anag ayuk ireh mojam sekulah ayuk ireh juk koluk manuek cita-cita ireh au ituek dak

Lateik yah koluk tan amik tan kik lateik ireh mopun lateik ireh ponak talet lateik ireh main bon ineh tuek lateik yah koluek tan kik.

Tarik alek pon tinen tamen kik alek pon tusah amik panak yeng pun pon dukuk amik panak yeng pun rigit dukuk rigit amik yeng sukup ayuk alek pon ayuk alek berajak peh pun neh

Pogen lah. Ineh posot koluk kik, pogen. Ayuk kik ale' wat, ayuk kik ale' gang kik kelak kek dan kik yeng wat. Ayuk kik padui, ayuk kik keroja. Mulik pogen, ineh koluk kik.

Tonak jiak amik dalem piak pegosak boken ngan amik kalau amik rotei neh inuek ireh neh ineh inuek rotei nah ituek narak amik pebarak jiak amik petonak jiak amik keh tuek

Ireh jau tonak amik danag tong bengosak amik itouk supaya amik mauk tebare, mauk piak ireh yah jau jin amik.

le'terk ireh anag tong daleh amik, kle'terk ..main bon, kle'terk tong berk, tai pelangui tai memuket, tai ngejalak, tai mauk topun ireh, tai tong tanak ineh bi adui ireh anag, le'terk ireh anag tong lamin amik

akouk yeng mojam ayuk bank online du'kuk kik yeng pernah ayuk bank online, walaupun akouk yah konak nat anag kunah anag, yeng akouk pernah ayuk bank online yeng akouk mojam ayuk.

Yeng akouk mojam inouk eh narak ireh ineh. Akouk peh inouk yeng mojam kerapip.

Anag sekulah ineh, kalau ireh pun adui yah sat, yah salak..ulouk nebarek ireh, ulouk mopeng ireh, ulouk alek ireh..supaya ulouk sukat manouk piak, sukat nebarek ireh ngan jian..

Kolong amik tong umerk, yan neh konak..asouk, mew, pun peh yah pinek pinek yah kolonh kolong amik, tong umerk.

Tosog lobuk yah nouk amik, yeng amik lalek pinek. Manouk tosog lobuk, amik- um sukat bi peh amik manouk tosog, manouk leterk amik sedirik. Dan amik koluk mauk anah lobuk, sukat bi peh amik mauk eh.

Adui yah juk koluk kik berajan manouk laker, koluk berajan, berajan bukui, berajan matog laker. Ineh yah adui juk koluk kik.

Dan neh akeuk iteuk, semua lagu koluk kik. Minang akeuk koluk, Melayu akeuk koluk, India akeuk koluk, Ivan akeuk koluk. Semua lagu koluk akeuk. Apalagik lagu rohani, akeuk koluk. Semua lagu koleuk akeuk.

Ireh arag bi kelete'erk, mengase, main ungap, tai ngase-ngase tong jalan, tong inak amik tong ume'.

Pun ireh monak amik bee monak amik minyak usen biseng semua neh pun nak neh ngan amik yeng pun yah yeng nak neh ngan amik avik rigit avik daven nak ngan amik nat pitah ngan amik

um Dan ulouk- dan ulouk ayuk barang lobuk, yah jiak- yah jiak tan maten ulouk lah. um Konak dan lobuk memolek beg, memolek, ireh pileh. Keh kek ulouk dan ulouk ale tabang, ale sangep. Yah koluk tan ulouk, nale ulouk.